Tora'riya tora'iyong ikite musti sikolan se'oras ne'ti'i nuwingku towahurang aseliisu aso asal le wolu'ikounatatonte mamaca asal le ikou matatonte manyap tera'wi sang te'e tando tora riyo'- torayang inkite musti sikolan maya su tobarange sep oras ne ti'i ore'mumbuya wawontala sumpurowane one'susarowenne kite one kumasih one suhape one su tab one su laptop te'eleni kite musti manik kola si anak-anak kite sitorak-torangriung kite mak koto puyan mangase samuri tiara makala ondei pouyayen tomata-tomata subangsa suporuwane sep ores ni ti'i mansilau apah tu te'ra sua'ne kasilow sikolan te makase ma makoto makangse Tera'wi akal-akalan ne'tosompu ruwa'nesikolan mangase makoto tiara wi'ambu-ambuan tosompuroane wu kite manikola simangase makoto wanowang kite lingkup kite bangsa kite mangase wento mawewi ore'kite manikolase mangase samuri kaneren lingkup kite wang-wan kite kotang kite bangsang kite we'wean tosompuro'wane kanya ore'wanuang kite ma'wi akal-akalen tosompuruwa'ne kanya ore'pu yayen bangsa kite ne'wi weweyan wu'aka akalen wu'ambu-ambuan bangsa semporuwane te'eto tera kapondungan kite te'eleni pakayu maku sikolan le anak-anak kite